कोफी धेरखा प्रकारन बनावे, तेरमा ती <hesitation> एक कोफी, बलेक कोफी, मिल्क कोफी। ने थंदी कोफी, ने दारु वाली कोफी अलि बनावे, दारु वाली कोफी, नाव आईरिश कोफी छे, इरमा आईरिश। न विस्की न क्रीम नाखिन बनावे, अपगाट कोफी छे, एस्प्रेसो ती, इरमा वेनिल ऐस्क्रीम डालिं बनावे। कोल्ड कोफी मा, दूद बॉरौप नाखिन कोफी बनावे, बलेक कोफी मा, <hesitation> पानी तातो करिं कोफी नाखिन बनाइ देई, असी बनावा कोफी।